nei einmitt ég hélt ekki þar er mjög skemmtilegur stígur sem heitir Skjaldbökuslóð af því þar kom

fyrir mörgum árum en þar voru líka mjög skemmtilegir krakkar kíkjum þangað

ég heiti Valdimar ég er níu ára að verða tíu ára ég fékk hann ég man ekki eftir því örugglega þegar ég fæddist ég heiti Marteinn Eldar Sverrisson og ég er níu ára gamall ég heiti Ólöf Katrín ég er tíu ára ég bý á sveitabæ sem heitir

ég segi honum ekki leyndarmál af því ég treysti honum ekki ég reif það bara úr hreindýrinu það var ógeðslegt enda þurftum við að skera hausinn af og skera

í það og taka lappirnar af og taka skinnið við hentum innyflunum í lækinn og fiskarnir átu það sætari ég leik stundum með þetta og geymi það upp í hillu

við erum komin til Hólmavíkur hér búa um þrjú hundruð og fjörutíu manns og bærinn er sá stærsti á Ströndum Hólmavík stendur við Steingrímsfjörð sem dregur nafn sitt af Steingrími trölla sem nam þar land og bjó í Tröllatungu en nú er kominn tími á að kynnast lífinu á Hólmavík og þeim Sunnu Ólöfu Valdimar og Marteini betur það var dregin upp risaskjaldbaka hérna nítján hundruð sextíu og sjö minnir mig það er skemmtilegast að búa í sveitinni þegar er sauðburður besta við það að búa á Hólmavík

lítil umferð og þetta er lítið þorp þetta er æðislegur bær stundum þarf að hjálpa lömbunum út ef þau eru vitlaus koma á afturfótunum ef lambið er of stórt og það eina framlöppina þangað til að hún var komin út og hina og svo togar maður lambið niður ekki upp og lætur kindina sleikja svo þægilegt að fara inn í rollurnar þær eru svo heitar afi er hinum megin að skera hákarl ég kem þangað þá gefur hann mér stundum ókeypis við erum sjö í fjölskyldunni við erum með töflu það eru húsverk á henni við eigum að gera það og við krossum við búin að gera ég tek herberginu skúra og gefa hundinum að borða skipta um rúmföt og skipta um

ljósaperu á Hólmavík er heilt og í gamla daga var skammt á milli þess sem í dag er nefnt galdur hjátrú og kreddur annars vegar og læknisfræði og náttúrufræði nútímans mikið af galdri sem dæmt var fyrir voru frumstæðar lækningaaðferðir og menn trúðu á mátt ýmissa náttúrufyrirbæra sérstaklega jurta og steina sumt var brennt eða drepið svo eru í kring og stendur á sumum þeirra fólk sem var brennt hérna fyrir ofan skólann eru borgirnar þar búa álfar eða þannig svo er líka tröll sem heitir Loðmundur þar og hann er mjög reiður þegar maður vekur hann en ef maður hleypur að kirkjunni og hann eltir mann þá flýr hann þegar hann sér krossinn við skulum ekkert vera að prófa hann verður brjálaður ef ég gæti galdrað þá myndi ég galdra fram risastóra

risastór leika okkur svo allt í einu

því tökum saman höndum stríðum

verið velkomin í kveikt á perunni leikinn þar sem allir sigra nema sá sem fær á sig slím hann tapar skaparar og keppendur dagsins eru Jóhanna og Rósalind velkomnar takk fyrir eruð þið vanar að föndra fyrir svona tilefni til dæmis eins og eru að koma núna bolludaginn öskudaginn eða eitthvað

ekkert rosalega dugleg í því

en gerum oft svona í skólanum verkefnið ykkar í dag tengist einum af þessum dögum öskudeginum og ég ætla að biðja ykkur að búa til hvernig líst ykkur á það hafið þið gert það áður nei ekki búið til sjálfar jú stundum redda ég mér

hvað hefurðu þá verið að nota gömul föt af bróður mínum þið mynduð kannski vilja fá helst föt ég veit ekki hvort það eru föt í kössunum eigum við að athuga hvaða efni þið fáið og tæki og tól þið megið bara velja númer mér líst soldið vel á þennan mér líst vel á fjórða kíkjum í kassa tvö og fjórða í kassa fjórum klósettpappír augu lím

já já þau þekkja þetta kassi tveggja leir límband fjaðrir

skæri lím límband með lími báðum megin heftari hefti og garn búnar að tína upp úr kössunum hvernig líst ykkur á þetta stelpur bara

kannski ekki það sem þið mynduð velja nei af því það er alveg að koma

að fara að búa til búning þá ætla ég að láta ykkur hafa smá auka sem kannski hjálpar ykkur ég veit það ekki þið fáið hérna svartan bol og ruslapoka sem er ekki vanalega í kössunum

þetta hjálpi til pínu já

það eru tíu mínútur sem þið hafið til þess að klára að búa til tvo flotta

tíu mínútur við kveikjum á perunni og gjörið svo vel einn tveir að keppa í söngvakeppninni jú ég ætla já ég ætlaði

söngvakeppninni ert þú ekki

jú má ég spyrja þig

betur en pabba þínum já alveg pottþétt ballerína ballerína geturðu sagt ballerína ballerína hvað ertu gamall ég er tuttugu og tveggja ára varð tuttugu og tveggja ára í gær í gær til er það vandræðalegasta sem þú hefur lent í góð spurning einu sinni var ég að syngja í Arizona í Ameríku fyrir framan alveg tuttugu þúsund manns eða eitthvað og það rifnuðu buxurnar mínar aftan frá ég þurfti að vera svona allan tímann og labba svo svona út af sviðinu bolurinn minn var svo laus ég missti hann aðeins niður

sást í brjóstin á mér á almannafæri

það var mjög óþægilegt ég girti einu sinni óvart niður um mig á sviði í Borgarleikhúsinu af hverju ertu af vinum mínum og fjölskyldunni minni og og hana góu og

þetta er skemmtilegt myndirðu vilja fara í þessu út á öskudaginn já er það ekki

ég held að þetta sé mjög skemmtilegt hvernig gengur hinum megin ágætlega loksins fékk ég góða hugmynd æðislegt þú ert

viss um að þú náir að klára á næstu fimm mínútum nokkuð viss fyrst þetta gengur svona vel þá

þú verður að standa á öðrum fæti restina af þú þarft

hvað kemur hér hvað segja sjóræningjar góðan daginn

settu á þig krókinn hvað getur þetta verið annað en gjörðu svo vel velja á hvora höndina þú setur þetta æi haldið þið núna að þið getið klárað veit það ekki þetta setur smá strik í reikninginn en ég er ekki búin það er líka eitt enn sem þið þurfið að gera er hólf og blýantur þið megið finna það núna þarna eru þrjár spurningar sem tengjast allar búningum eða öskudegi eða þið þurfið að svara þessum spurningum líka er orðin mjög spennt fimm mínútur þetta er æsispennandi af því það vill enginn tapa í þessari spurningakeppni ég held að við tefjum þetta ekkert frekar við kveikjum á perunni fimm mínútur á klukkuna gangi ykkur

þegar ég vann sem jarðarber ha ég vann sem jarðarber í Smáralindinni þá var ég í svona stórum

var ég alltaf að þykjast vera amerísk ég bara gekk um

í skólanum talaði bara ensku og þóttist ekki skilja íslensku örugglega að þykjast vera

var að taka þátt í þættinum með Gísla Marteini að leika á áramótabrennu einu sinni kom ég fram í sjónvarpi með hljómsveitinni minni við vorum allir á nærbuxunum

lýsa laginu ykkar ég mundi lýsa

um ástina og hvernig ástin getur bjargað þér upp úr

líður illa eða ert sorg og svona það er strákur sem fer á á skemmtistað og hittir þar stelpu og þorir ekki að tala við hana en hún þorir að tala verður rosaglaður kona sem verður ástfangin en hún flýr tilfinningar sínar þannig að hún fer í burtu og sér mikið eftir því lagið er um það

er að díla við þegar manni líður ekkert

allt of vel en maður kemst í gegnum það með því að tala er mjög rómantískt og sætt

sem ég hef gert á ævinni og mun aldrei gera aftur það er að lita rótina

hárinu á mömmu minni hún plataði mig einu sinni í það að lita rótina hérna já heima og ég mun aldrei gera það aftur bogi vilt sú fyrsta er nítján hundruð áttatíu og sex þegar Júróvisjón er haldið í fyrsta skipti á Íslandi þá var pabbi minn að keppa og ég fékk að syngja í þættinum með Bobbysocks ógeðslega gaman besta vinkona mín það var örugglega Selma Björnsdóttir hún keppti ef ég man rétt nítján hundruð níutíu og níu þegar Selma lenti í öðru sæti þegar Selma

tók þátt ég var mjög svekktur ég man eftir

heyri hitt lagið sem vann það var ekki nógu gott lag fannst þér Selma miklu

fyrsta lagið sem fór fyrir Ísland sent út ég man eftir því nítján hundruð áttatíu og sex hver er fyrsta

þegar Íslendingar tóku fyrst þátt í bjó ég í Kaupmannahöfn og fylgdist með keppninni ásamt stórum hópi Íslendinga sem voru nemendur við verslunarháskólann í Kaupmannahöfn það var veðmál og ég vann vegna þess að ég var sá eini sem veðjaði ekki á að Ísland mundi lenda í einu af þremur efstu sætunum

Afríku það var bara rosaleg reynsla rosalega gaman að fara í dýrgarðana því þetta er ekkert eins og dýragarður hér við lentum í smá

stóru mömmurnar voru með ungana sína og þeir voru ekki ánægðir að við værum þarna svo við vorum mjög hræddar takk fyrir þetta gangi

takk fyrir þetta gangi þér vel í keppninni takk kærlega fyrir gaman takk æðislega gangi þér vel í keppninni takk fyrir

takk fyrir þetta gangi ykkur vel í keppninni takk fyrir tala við þig takk fyrir þetta ég þarf að fara reyna að finna fleiri til að yfirheyra ég ætla gangi þér vel í keppninni

takk fyrir

ég ætla að fara að leita að fleirum já endilega ég verð áfram hérna ég heiti Aron og nú verða sagðar

þá er tíminn

þú ert mjög glæsileg takk hvað geturðu sagt

um þennan búning og þessa hönnun hérna hún er mjög flott hún er mjög flott það er alveg rétt en hvað ertu

það er ýmislegt sem þú hefur notað sem er kannski soldið óvenjulegt

er þetta nefið hérna já heftari svo ertu með heftin hérna þetta er mjög skemmtilegt svo er líka annað aftan á kassanum skikkja skikkja

að nota pokann hér þá er hægt að setja nammi oní þetta er nefnilega mjög sniðugt

að svara spurningunum já við förum yfir þetta á eftir setjum þetta til dómnefndarinnar ég ætla að færa mig yfir til Jóhönnu hvað segirðu krókurinn passar soldið vel við þetta já já bolur og

annan svona stóran kubb undir og smellti þá saman já mjög sniðugt og líma leir er það ekki soldið erfitt að líma leir á efni já ég fer með spurningarnar og svörin til dómnefndarinnar við förum yfir þetta og sjáum hver vinnur

vinnur stórhættulegu

sem enginn vill tapa í stelpur Rósalind og Jóhanna ég bið ykkur um að

standa á öndinni þær Rósalind og Jóhanna bjuggu til mjög flotta

spurningarnar og svörin þeirra við skulum fara yfir

þetta spurning eitt á öskudaginn fara krakkar í skemmtilega búninga og sníkja nammi á svipuðum tíma eru bollu dagurinn og

í hvaða röð koma þessir dagar a bolludagur sprengidagur öskudagur b öskudagur sprengidagur bolludagur c sprengidagur öskudagur bolludagur þær voru sammála a bolludagur sprengidagur öskudagur spurning tvö dæmi um þjóðbúninga íslenskra þær voru líka sammála um þetta b en er það rétt komumst að því eftir smá stund klæðist þröngum bláum galla og er með rauða skikkju á bakinu að ógleymdum rauðum nærbuxum utan yfir

á bringunni er hann með bókstaf hvaða bókstafur er það er það o s eða w þær svöruðu báðar b s úrslitin eru æsispennandi jafntefli en hvað þýðir það stelpur kippið í keðjurnar

öskudeginum ég er tilbúin

bara spurning um að æfa sig æfa sig æfa sig ef þið ætlið að slá í gegn endilega sendið okkur myndbönd af ykkur syngjandi í öskudags búningnum ykkar hlakka til að sjá sjáumst aftur í næstu